Ah pues neh wakamole nikchiwa ika yen nekan molcajete, iwan niktlalili nekan xonakatl, niktlalili sen tomatl, iwan chil chile verde, <noise> n salsa macha yeh sekichiwa igual ik cajete, sekitliwatza primero yen chile, ompa ya sekitlalili ich nekan cajete ya seki mola, ompa nekah tla sekinmeh kitlaliliah nekan tlaxkal tlen tliwak, aha. Ah porque nikan onkah chile canario igual, sekinmeh kinemakatiweh kiwikah córdoba, o cosco, huatusco, nikan kikowah, kinkowiliah sekinmeh por cubeta, keminian cincuenta ik kinmaka, o kemanian okachi barato, porque cuando miak onka ya casi amo asta ikah kikowa chile canario, ah pues nikan chile canario igual kikuah, sekinmeh kichiwa ika nohpal, oksekimeh son ki ompa ich tlitl kikalakiah iwan kitlaliliah oregano ihtik, iwan aceite ya ihkon kikuah, o igual kikuah iwan tekuistli iwan kinelowah.